Waaw lu deme ni mbaxal, cuuraay gerte, mbuumu nebedaay bii nga def si gerte. Boobi it boo ko lekkee sa yaram wi dina sawar. Xam ne soo ko lekkee daf dee yokku sa dëgëraay. Waaw am na si lekk yi kay. Muy yu deme ni comme ça yi ma la wax mbaxal yooyu noonu. Soo paree am sa bagaas yu sew ndax yooyu bokkul. Soo ci paree am sa diggante soraas ak sa banaana ak sa pom, cuuraay gerte yi tamit day yokku sa dëgëraay. Boo bi tamit lekk bu bax la. Nag bi, soo hamee soow piir, boobu soow bu baax la dina yokku sa dëgëraay, laax sànqal dina yokku sa dëgëraay waaw. Bu njëkk mag ñi dañ daan dem jëndi lool mooy dege bi ngay booleek buy bi. Boo bi tamit dafa baax. Boobu dina yokk sa dëgëraay.